Min na mi naanowo gimi ba, amma toni un tcamiyam mi sufta e gimi name e gimi joni ɗume mi ɓuri yikki. Igga mi nana gimi joni. Ngam gimi joni kanjum woni ko minanaata, mi wawa haa amifirayam.